Lucky kalunda magi unrayuwadna maɗɗe weky yaɗɗa maɗɗe konnuwaɗɗa maɗɗe lacky yunda maga magi unrayuwaɗa madde rivula ronnnuw pusiyo vivula maɗmiyo magimaga konnu ndasagangada, vivula mayun tu makaranta magamagayuntu makaranta, vwula mayun daffali, vwule miyo konnunda tukisiyi intayuwana mad vivulah neehi luck yad un duniya, neehe konuni ad unrayuwana mada, dadamowa mamta, konuwamowa niche lucky yannuwa, konnuwamowo yad nasegangada madna magamaga kokari so neehe luckiya magamagayun un rayuwada, hakonnu dakori unga maduwa segodiya tu maɗɗa, maɗna magamagat tukokari niche lucky yad unrayuwa, luck yunɗa magamaga kumma dzdzwani inana neta lucky yada need konuwaɗa, lucky yamagamagi in rayuwana tdatzi made dazi mama mammade niche luck magai un rayuwada, dzadzi takwarada niche luckiyada tumogi makarantamiyo niche maɗɗa urvulatu kari magamaga makarantamiyo, vunvula koba angamade mbumba mun ghuga niche lucky yade takwaradna nechma.